Tehnoloogia võimaldas inemiisil väega kergehe ja pikä maa takast <hesitation> suhõldaq. Aga samal aol tä ju ka pand säändse elektroonilidse lüli inemiisi vaihõlõ. Et ku inemiseq saavaq lõpus <hesitation> näost näkko kokko, sis näil ummaq või-ollaq hoobis tõsõq ootusõq vai arvamusõq tuust inemisest, kinkaga näq inne kõnõliq läbi elektrooniga.